Aaa re' wula re' la más veloz wula re' <hesitation> re' la jaguar qa re' re' la más veloz y la janaj cha qab'eh wila janaj ar b'eh re' este <hesitation> je' mood re' oso corminero algo ja're'